السلام عليكم. علشان تثبت البرنامج في التلفون لازم أول شي تروح حق متجر التطبيقات. وثانياً تروح على خانة البحث، وتكتب اسم البرنامج إلي بغيته. وثالثاً يط-يطلع إليك البرنامج اللي بغيته، ومن ثم تضغط على زر التحميل اللي على البرنامج نفسه. علشان تبدأ عملية التحميل ومن ثم تعطيه الأذونات المطلوبة، إذا كان تلفونك أندرويد. وأما اذا كان تلفونك أيفون ما بيطلب منك أي أذونات إضافية، علشان يشتغل ليك بالطريقة الصحيحة، وفي أمان الله.